Launiji golde siftoroyam e gure karkaraji meden. A anndi kamɓe gure mabbe un ɗe leydi e lope, kanjum waɗi to eyende ummoyke, hakkilo maɓɓe ummoto dow. Yandego daaki sudu rufi e dow gobbe haa e bacci famari, chaaka Jemma ndiyam e topa.